Ko wɔ dɔ̄ dzavɛlɛ, ko wɔ zwa nasi, kɔ̄ ayɛ wɔ adzi to musasa a za niwɔ munɔ, so i drɛ sasa nɔ kɛ aga ba nnɛ kɔ̄ ntsene nnɛ, ɔnɔ nyɛ kɔ̄ wɔ nɔ nyɛ ayɛ flo, ɔ ka nɔ nyɛ ida oka nsɔ-nsɔ na osi ayaka ka la a kɔ̄ i la nɔ mimyɛ iwɔ oka pala, ama ila ka nɔ minyɛ kɔ̄ ba da oka nsɔ-nsɔ na to ah minyɛ blɛ dɔ bɔ, wɔ ninkɔ agā dzi-dzi abɛ swarɔ blɛ bakaa <hesitation> ba jɛba kɔ̄ ba na yaka minyɛ tuma nnɛ ba na ma yakaa ba kɔ̄ gannɛ azɔrɔ nsɔ̄ nyɛ mo, nyɛ azɔrɔ dɛ, nyɛ nnɛ a zɔrɔ dɛ, baa duba ba kɔ̄ ba nini tɛ zaa ga nnɛ ayiyee wa tɛ aza yiyee na bɛ ama ba ma kɔ̄ ba ma yaka minyɛ. Nkpi mɛ azwa kɔ̄ da oka zwzwa nyɛ ko ba jɛ wɔ na ka kɔ̄ da oka dzidzi nyɛ gā kɔ̄ adɔ agā dzidiz kɔ̄ a swara nyɛ nnɛ kɔ̄ na ma yaka bɛrɛwa, adɔ kaa a dɔ atɔ, ɔ da ka dzidzi nyɛ nnɛ kɛ na. Ama kɔ̄ nyɛ azɔrɔ zwa kɔ̄ na da ka zuzwa kɔ̄

Kutu iwe kɔ̄ ba nɔ nnɛ, kɔ̄ nbɛ pɛ okasi kɔ̄ pɛ kɔ masasa adɔ̄ zwa nɔ musasa kɛ agā ban kɔ̄ tsenennɛ ɔ ka nɔ nba ɔsɔ̄ blɛ wɔ na, ɔka nɔ na tɔ̄ ɔsɔ̄ blɛ wɔ na ayɛ wɔ anɔ sasa ɔsɔ̌ dza ma wɔ, ɔ zɔrɔ yi <hesitation> ya wɔ karisi kɔ̄ ɔ zɔrɔ nyi kucɔ wɔ nnɛ, ɔ ka ni nyɛ afɔ na, ɔ ka nɔ nyɛ ilwɛ minyɛ na, ɔ ka zɔrɔ aga ril, na, agā rilli ba dɔ bɔ? Agā rili kɛ ba agba minyra, agbavɛlɛ, minyra ba shɔ ɔsɔ̄ minyɛ, minyɛvɛlɛ ba shɔ ɔsɔ̄ minyɛvɛlɛ, adzaminyɛnyra ba shɔ ɔsɔ̄ ayɛ ba adza minyɛnyra adzavɛlɛ ba shɔ ɔsɔ̄ adzaminyɛnyra kɔ̄ ba zɔrɔ agā izhigli, bazɔrɔ agā zhi zhi-zhii wato na nnɛ adɔ̄ agālo kɔ̄ a za lukpɛ a musasa na, ama nkɔ̄ agaba kɔ̄ tsene nnɛ, kɔ̄ wɔ ɔ dɔ zɔrɔ ba na, npɛ kɔ̄ adɔ̄ nyɛ sasa kɛ na so ga nnɛ a so jɛ yi, jɛ nayɛ kpɔɔ kɔ̄ yi pɛ kɔ̄ isasa myɛ si yi dɔ̄ zwa gā kɔ̄ la wɔsɔ nnɛ osi a tɔlagba.